Arakaraka mi io ra ohatra hoe tegna hoe meka be igny si a de folo minitra hiomanako <hesitation> juste hoe malaka lamba de mande ami- ava akeo, fa ra ohatra oe tena hoe misy fotoana elabe igny sy zaho, de ndraindraika ah maharitraritra akeo amin'ny trente minitra akeo mbola miarana lamba oe ty atao niany <hesitation> mbola mavita mipegna randrana.